han the sire boni bayiro the towa ha'iri male muyɛna benɛ we ɲu benɛ we ɲu oro biyo wawe ɲuna mu jenu yɛ <hesitation> vɛwa curulu mi wabe farafinna tu'in heyɛ ma ɲin ɲin curulu mi wabe farafinna tu heyɛ a asa sin mu asa yi sin amu mi bwe nu tomu besosi o we dan a vɛri mu to benɛ ma yi mibinni a o o su'aro benɛ ma jori mu a o ɲu a mɛ se homu a the mu donk o vɛ ji amu besosi a han asa han ho asa ho pinpiyan nɛ mimu a han sire bɛ bwa'a tuwa sin powɛ